اذا خيروني اصير يا حشرة الفراشة يعني حيل احبها هيج الوانها دائما زاهية وهيجي من تشوفها تنطيك تفاؤل وهيجي يعني ما اعرف هيج احس احاسها حلو انه من وردة لوردة والوانها هيجي تجذب النظر